Ma per esempiu u bunj na torata me çikullat, cacao amaro, i vu pak pak cukar e inveci të e bunj me u burru i vu vaj, ë lexhu e ndutu e mirë.